Alura për mi ël can cuand a deu giöghe a deu fe, cure, giöche cun la balin-a, giöghe, felu cure ënt ë pra, ën mes ai bosch e pöi sai pi nen, pöi magari a së ripozerà anche, sai pa, ëntà vëddi cum al e bütà ël can, tüt li